Wexeñ, boobu <hesitation> rab bu ñuy wax wexeñ la. Tay, bu fekkoon romb na fii sax, looy tëj ci bunt bi bunt bi su rombee, dinga xam ne yii wexeñ moo fi romb ndax xet bum laa wacee, ngelaw bi muy wacc, dina la xeeñ ba nga xam ne lii am na lu ci romb. Boobu moom am na xet. Boobu bu <hesitation> bu rombee fii mem loo tëj tëj buntu bi ngelaw bi dina dugg. Bu la ko bàyyee bo xet boobu noonu, boo solee sa mbub mi feek summiwoo ko sax keneen koo jege dina la wax am na looy xeeñ. Moom it am na xet ndax bëy bu demee ba mat bëy soo ko laalee <hesitation> koo jege dana la wax ne yaa ngi tëyewoon bëy ndax xetam bi daf koy daf lay topp. Xetu bëy bu góor daf dee toppe.